פיש נוצן זייער פלוספעדערן צו קענען פארן אין די וואסער. אויב זיי ווילן פארן שטאטער אדער שנעלער נוצן זיי עס צו קאנטראלירן ווי שנעל זיי גייען. אויך העלפט זיי עס אטעמען אזויווי און ס'נעמט אוועק די איבעריגע וואסער וואס זיי האבן אין זיך.